Ngəzəm, atu jaa jade naa jaa ma gamsakja askshi ne gamsakja akshi jaa ɗil maman naa akshi kuma bee ramɗ jaa jaa dlama bi nən jaa dlamau bai ii miya jaa dlərə aə ən akshi denakshi kasu nən akshi aama aamatu kabe gas garakshi naa bi nən aama aama gasgarau nda bardi gəddəngu mamukshi da waya bai aa dan kasən vəgi uəjjajin nda daurakshi vəjji akshi palataatin kenan akshi aa zəbba nən de nakshi ii rii zəbba nən akshi anna kararen Daawa ii rii Zəbba, de naa karrarən gaawan ii rii zəbba nən anna paapa, anna kwali akshi anna jaa cingan kasatuka kasu tuku dedun pulatatin kenan akshi denak shi kagən nən aa bə rrau ii tiye tiye dan gəri ii riiwun aa barrici <noise> de neyeshi nən bee nwi wanda akshi aa kunu kuma. Zanzama akshi zanəanən denak shi nən bee mu ro anda akshi aa dlamau, akshiaa bərra aabən, nda bənn aabən nən nda barri ii tiye nda barri tiye nən akshi aa riitunu da leun sun nda rammeci to nda dlam dishi kaban nən akshi aama aakka turare tweu da pii ii mn, pee nən nən ka dəmu kayi naaci naa atu, ka dəmu kuma nda barridici ka piidu ii tə kaci naa kasunu akoshi aa dlaman kasu nu dasunu akohi dew sai kanuri akshi dew de kasu akshi aa tagsa gaale, maima ko gaalelashi aa tawada kapaa ii adakshi ii adakshi aa yaiɗau da yaiɗa kapaa ii adakshi aa kapaa zɗgərrlashi naa yadda wanda kakə zə gərr shi bai akshi ke nan kanuri bee wanda naa zəga ke nan.